كل واحد له مميزاته! إذا كنت رياضي مشهور، بتكون عندك لياقة وصحة ممتازة، وبتلهم الناس بحبك للرياضة. أما إذا كنت فنان مشهور، بتقدر تعبرعن نفسك بطرق إبداعية وبتأثر في مشاعر الناس بأعمالك. كل واحد فيهم له طعمه الخاص!